أجدر, إن شاء الله, ببدأ بزراعة شي بسيط, مثل الطماطم أو الخيار, وحوض صغير, باستخدم نصايح م الإنترنت وأتعلم بالتدريج, والزراعة ما تحتاج غير الصبر والإهتمام, وطولة البال, وإنسان قوي قد المسؤولية, وعنده همة.